Dishwasher dum do inji fere on dum lotintama taasaje ma toa timmini nyamandema se awata dum ha nder a hauta be lantarki.